पाकिस्तान देशांत चाळीस मुस्लिम लोक असता। म्हणतोच ईद तों वड्या ध्वजां म्हणोइतात तांचे। सांस्कृतिक कपडे म्हळेयर सलवार कमीज बुरखा। अज्रक आनी सिंधी टोप कौसत पाकिस्तानान। कव्वाली गायतात शब ए बारात मोंगे भोगसणें। दिवपाची रात ही रात्तिक लोक मेलालेचे फोन्दार। वयतात माङणं करतात आनी जेवण वाटतात। हे जाण आसां पाकिस्तान देशाचे तोंडे पद्धती।